Yakshanbani tinchlik va kelasi xaftaga tayyorgarlik bilan bog'layman ya'ni rejalarni tuzib xaftalik <hesitation> hisobotlarni tayyorlab dam olish va <hesitation> ertaga ishga chiqishni o'ylab shularni bog'layman.